Fɛɛtɨnɨsɩkayǝ wǝǝ fee pɨ lóo ko pɨŋ tɨnɨ sɩka fɛɛ pɨ lóo ko pɨŋ tɨnɨ wǝǝ enyipǝ pɨ le yee mɨŋkɔwe oturu ya pɨ lóo ko pɨŋ tɨnɨ vǝ́ le pe yi lah lɔ ŋ lɔ ŋ fɨ ŋ tɔ gukpǝ tɔ nyarǝwǝ.